Bununuk sin buñoow mutaaf; sén buñoow mutaaf éni ujaa furé fahank, aw béñoow bununuk babu bukahéén utooj bo umbo buju buyuho; éni muting mondo, aw béñoow bujoow buŋaar gufira, éni bufira, béñoow buŋar gufira gagu umulut go, béŋa maal ma gufira gagu écimé nak uñoow gufira gucéé gukaan éponge. Bufira babu buyoyook buŋa maal ma gufira gagu mun bubaak, mé bukaan mama.